اكتر حاجة أن أنا أحب اكلها الصبح اول ما بصحى بحب اخد شوفان بلبن مع فاكهة دي اكتر حاجة مفضلة بالنسبالي أو ساندوتش جبنه خفيف كده حاجة خفيفة وبعديها اشرب القهوة بتاعتي